Ny fomba fandrahoana ovy ohatra hoe andrahoana miaraka amin'ny hodiny izy a de refa malemy ve voasana aveo de aveo asinao saosy vinegrety ohatra de vita le vita le nandro, zany hoe asinao fangarony amzay zany le ovy refa vita masaka iny de atao mifangaro amin'ny voatabia sy tongolo sy ny vinegra de ao.